Ɓowɗi ina mberloo nguura e nokkuuji keewɗi, ina keewi huutoraade ciimtol ngam siftorde kaɓirɗe, ina moofta nguura e nokku caɗtuɗo, hono ɓuuɓri.